Bulldozer tunen ishin machine ghughurdha dhuranith machine tun huji ishian maan yenan huji ishianii yaani orruu midhasithi ishin yaani orru burudhee (.) khoromole than ithi hindadhieni oruan orronii khoromolethun Lilah orru orithii ishin dhuathan suniff akhan yaani won ghughurdha yaani sagalenen akam nyathii ishin